Mampui ia jenis bau'k a tapi au alelak kada mampui hi'da, mampui kateu, mampui danoe, mampui kalua, <noise> mampui kokodidok, mampui muek, mampui sibe'o, mampui bauk, mampui kofio, <noise> mampui kukuhak, <noise> mampui kukuteluk, mampui nggia, mampui kuu, mampui nitu, mampui daik, mampui kakii, mampui kaa, mampui balpua, mamapui kakae, mamapui lalao, mamapui kokok.